اه نحب نكمل يومي اه بجعدة هادية نجرا كتاب ولا نشوف فيلم خفيف ومع كوب اه شاي بنعناع يعطيني إحساس بالراحة جبل النوم.